स्विट्ज़रलैंड रो संस्कृति घणी विविध होवे, जिको जर्मन, फ्रेंच, इतालवी अने रोमांश <hesitation> परंपरावां रो मेल मिले। इहाँ चार आधिकारिक भाषावां होवे—जर्मन, फ्रेंच, इतालवी अने रोम। धर्म में ईसाई धर्म कैथोलिक अने प्रोटेस्टेंट मुख्य होवे। धर्म माँ इस्साई धर्म मुख्य होवज।